راح أخذ أكل شرب ملابس وكتب ، ما أظن راح أحتاج الشى الخامس إلا إلا بعد راح أخذ خيمة <laughs> مشان أنام فيها بس، <hesitation> طبعاً الأكل الشرب الغذا تبعى الملابس ، كتب بتسلينى طوال العام ما أبى شى ثانى.